Oime yave ikɨa, oime yave guinoi mancha, jaeko tenonde ñamoakɨta, jokogui aspiradora omboajata iarambo, opa vaera oyoe, oekɨ vaera sugui mbanunga ikɨava guinoiva